په ظاهري ډول، یو څوک کولی شي د ځینو اړتیاوو پوره کولو کې ځان بسیا شي، خو انسان طبیعتاً ټولنیز دی. موږ یو بل ته اړتیا لرو — که هغه مرسته وي، عاطفه وي، یا علم. ځان‌بسیا توازن غواړي، نه انزوا.